Fiasanà stylo, stylo a dia raha namboarin'olona dia misy encre aminazy, misy lohany, misy rakony, misy vatany, dia afaka manoratra izy dia soratra ananzy a sy voafafa na sy efa hoe misy antony araha hafa ndraika amafanao ananzy.